Za ka fa <hesitation> mandigniky kolera bleu ciel raha <hesitation> dikagny aminah zegny <hesitation> tsy de misy hoe raha dikagny m-manôkagna fô, ny <hesitation> kolera bleu zegny aminah karazagna <hesitation> fahatsaragna ka filamigna, de raha tonga an-tsaignanah voalohagny zegny de raha maventy ,raha tsy hita faragny na langitrigny na ranomasigna.